Taka nu yunu ja jinira ku nuyuja, nu yujá chi vaiionii ya, yuani ío nu guja yaa, joo io tininte xinp, joo io tinsku teio tuo inka yunu nunteea, nuntea va luunp kaato jena te jatu sou vixi yeeyo te inka tu yunu tele tinin chi yua chi saanu aaa to, tuto ini np jaanou kouo enou xantu yuu jaano inke tihuun yeeiyo, inka tee yuun tee laa jatou tiku yuu chi yua chii luli, luli nou yuu lulo yuu te kaja to sa vixi xii; io ia naanou sonp koo ia koto mayo chi io jaliot te yuu np kauinuo chi poi satu ia vixi io te, tikua ia chi yaachj ganou soni nono yunu te jao kouati koualou in koutu no nou yono tinit yoari yua chi kou kini kaato nu yuja tichi yua.